Gnodon gnodoma wa noné ni botou, doukamérama founne soughouma ghounne agnama djike, afé wéke an wéke bari botima ghounne doukaméréma fou yike, ghounné sitati, souboma danan, souhouma tigué a sama bari botouma wama douke, mola yike déri ikisséni an sama, sounna danan foune danan fou nama wo tékine fou botou. Bare sounna ni niroma néhine ifa sangui akane birame an dambou, gnodiou gnodiou safini mola yike akadji béti, sounna gnama noné botou, mola yike akne sike béti an baghma, a kélékélétini younné fé sounna fou nama. Dougaméréma founne dane soughouma fou founa wo tékine an wéke, ma soughoune, botima younné fou yike, soubouma dane ghounne dane bélé. Gholma fou boudouma fé botimalé, botima lé ikane boudou, founou site sitatima ka boudoume, adimo wama gnama simra fo, <hesitation> wama yike koulé bade sihine mola yike a rémini kaye lasi fou wama néhine téma a néhine, botoum ghounné a kane dikine sitati fou boudou. Gnodon gnodon ma fénan an gnoda, nangui gnode na dane foune dane botima younné foune dane foune sitatima, soughouma agnama dike tempo bari botima founné foune dane foune sitatima ka déti. Baliyoma dane ghounne dane botouma niha sékile djiére malima, wounne dane tignétini boudouma lé, botouma lé wounne dane tégnétini. Nangui gnode na foune dane botima agnama noné, foune sitati. Sougouma botouma foune dane gnama noné, ghounné foune dane wi lasi romtouma kaye a sékili, rome batima an sékili foune dane gnama noné. Séhima wama fénan ni gnétima wama soune mola yike a foune a fidi lasi kouri younne kandjé koune kadjé fidini foune mine, routoutouma dane foune dane bélé foune dane fé, foune dane ni wama sowou mola yike a foune fou foutoutou. Mola yike foune dane foune fou foutoutou dotou comme toutoudone nowo, moutome mati yama ratani founé ala ka mine.